أحب الموسيقى الهادية مثل: الجاز ،أو الكلاسيكية، تعجبني لأنها تساعدني على الاسترخاء ،والتركيز ،وتعطيني جو مريح ،وبالاضافة إلى ذلك <hesitation> تعبيرها الفني، وعمقها يعجبني جدا.